Myani tə ɓwam ghil mə lu ghilmə shi shi ghil so ghili yalt wom nə vari ghil a woŋ mə ta yi ghil tu ba ɗaŋni nəŋ mə ta yi dəŋsə wom ta yini yar mən varaŋsə tə ta ya ngai har tə mani daga a dəŋsə dənsə tə mani yar tə man ɓani har ta nayi kakab nə kwano mən varaŋsə ɗaŋ mə ta yir shi gya gon ta tli gya gon tə ɗya ngas shi məri gya gon ɗaŋ mə ta yi cim shi ci ɗa gya gon ta tli myani ma shi shi ma ɓwa məri gya gon ci ɗa gya gon ta tli. gari wom ba ata yini vari sosai tsəni nəŋ amma ɗaŋnin mə yeli gari wom ko yalt wom a lui mə ta yini ngaa- yalt ditirik amma dɗaŋni mini lokal gofmen. So ghi a ci ken ghil a lui zaarsə ma ɗaŋ ciɗa gares ta luɗi ire ire wom gya gon ta nayi nə gya gon gya kamtsa wom ɗaŋ mi cim shi gya gon ci gari gya gon ta nywali ta tli bariki ta tli nə ngal ngən gə ngən ɗəŋ ɗi, so myani ɗaŋni ma ɗya ma wutu myaani ɗaŋ mi ghil mə mop ko gya nu yun ngəni ɗaŋni tsənin a yalt wom guŋ də yi ghil tun daga tale tale tə fara guŋ dən ghil ba gon won ɗaŋ wo fu masarauta ghil ngər won ko guŋdə ghil ngar won shi ya sa myani ghil mə shi shi mə tu kakani wom tə guŋdə wa səŋ tlya ngən wasəŋ koni wasəŋ yi a ləɓi kakani wom tə vərmi tarihi yanayi guŋdə ghil tə tlya ngən wos. Daga ɗuni har yalt kə lere har bula koni w səŋ atayi ghil kab kən gandu tlər ngəni daga yatli gya gi sai cya lər ɗi ghil inta myani mə kab mə tlər sabo tə ci ngəi yatl ghil atayi nə dullə yatl kuma har jan nə dullə yatl shi ya sa myani tə ɓwam ghil mə lu ghil har jan mi ghil mya fi gadara ko mya tlyam tə ghil ba yi ləb won kuma ɗaŋ a mob ghiləŋ kuma ma yel ləb won ɗaŋ wo mob ghiləŋ.